Fijirde coftal ɓanndu nde ɓurmi waawde ɗum ko fugo kooyngel. Nde pamɗunoomi nde, kala sahaa mi yahan mi fettoya fugo kooyngel. Ndeen so mi naati, jaggude kam weeɓaani. Mbeɗe waawno ɗum no feewi.